Pos lo mesmitu que t'izía. Essu va en ca pressona, angunus sientin pavol polas culebras pola su horma, pol herretazu enravietau... Sotra genti ahuyi delos tiburonis pola su horma creminal o los bichus pola su horma físìca. A mí los que me dan mieu sonin los que te puein eschangal de verdá comu puein sel los alacranis. Porque si alevantas una piera i te topas un alacrán... cudiau!